أنا نفضل لبحر على شرط نتفرج عليه من لبعيد، <laughs> في الشتاء ولا في الصيف ولا في أي فصل من الفصول نحب لبحر نحب نتفرج في لبحر ونحب نشوف لبحر نحب نشوف الموجة وهيا تقرب وتنكسر على الشط نحب النشوف اللون الأزرق الي لا نهاية ما يوفاش بكل على قدر ما تبدأ تخزر ما يوفاش بكل حاجة مزيانة وتريح الأعصاب <hesitation> ويخلني النفكر <hesitation> ومنحسش بالوقت بحذاه.